المادة المفضلة عندي في المدرسة كانت مادة العلوم صراحة، خصوصا بيولوجيا لأني نحب نفهم كل شيء، ونفهم الحاجات كيف تشتغل حوالينا، ونحب مادة الأحيا صراحة، تركيب جسم الانسان <noise> أعضاء جسم الانسان وكذا، فمادة العلوم والأحيا المواد الحلوة- حلوة بالكل.